Momuhaŋun karonen, móñasoo ínźe źiɭie muronewa búduñ mata móñasoo kúḃolawa kufiaru kuġuhumo kórerumunda waroyami. Źiɭomi wameŝãĵeźami ee- adunawa ñámusi muṗe kuhumonuġumiẽwaḃa. ñásoo minge áɭi elime ásakaleeɭi numugiyo. Dõk móñasoo muronenamooġo búdun, muźone. . Móñasoo momuhameeɭokaɭo, ñásoo komuinikoɭeġeḃaa boḃuloos kohũũ nuġulaa tĩtaton nuġuṗiro adiamedia nirin baiyale apiale, nuġuvia nuġulaa tĩtaton nuġureŋ. Orẽwa nuźumuiniġaɭo etaŋ kañatia nóonono, niġaźumurẽ síripuõ, numuiniġarosu bereini tírumunda. Orẽwa fóñasoofihi foimi baĵie boḃupuoremi anilaalo, nina viaro nila nireŋ. Káhuśa eḃaġatia niġareŋ símiesihi biḃaźie źiɭomi bóḃuɭiźo, amiñaḃoereŋeḃaan niɭew boḃulusi, areḃakaɭo nihume walamiame. Or foriŋo fíhi fóñasoo fóhaŋeḃe amooġo naéɭiźi, foimiġaɭo źinźalae, orẽwa fóñasoo foźinźalae, míta, źipuo źiɭemi, mominiorẽwa fóñasoo.